Re' kulle dikanre rie todo anre jadi <hesitation> battu ri taua ji cocok atau anre na injo utanga ka penyaki'na injo taua beda-beda jari kitte inni tau toayya sisa ammile mamiki kamunnina ka lohe mi garring ta jari punna ni isse mi apa garring ta kulle maki a'lili jaki mo sambarang dikanrei injo mami kitte inni mae